Biyawa nɗe yimowo ka nani sautu ɓelɗo ɗo wurta ɗiga laɗɗe o ɗo yaha o ɗo yaha nɗe oyehi se o tawi paaɓi on wurti